<hesitation> Vorogna fantako manambotra laoka zao a agnaty rano a de: <hesitation> papango de goeka, de fomba fagnanaovany ananjy a, izy avy ambony akany magnembana be iny de efa mizaha izy hoe akaizakaiza tokony araha tokony fomba angalako an'ity, de une fois i lohan'ny laoka igny vao mivoaka bitsika akeo de tonga de efa mandramby an'igny amy tongotra ananjy izy na amy vavany a de tonga de indaony.